A jeh about chicken and chicken fighting one of ley most fuuny thing I see chicken fighting then a small rat ley small chicken grap ley baby rat but ley tow wor neh together and then as ley chicken putting ley ley ley rat in ley mouth then when he put ley rat when ley chicken put ley rat down then ley rat want runaway so ley other chicken graping it from a friend la sunni was really funny to me bro.